Tidaa, nó, tidaa kuexhe, tidaa kano, tidaa nani gorrion, tidaa nani nguilero, tidaa nani paloma, tidaa nani aguila, tidaa nani un tortolita ujun.